Duwa bo ka ambo ambo boim dai ka ala aku taama, aku taama, aka taa bo kɨm e danggu, aki mama aku do taa bo kaɗe puwa, aki mama, aku ɗaɓa dapa, aku mama, aku taha lolo, aka yarindo, aku woi ɗaɓa-ɗape ka teelɨmai ka ma mina booni bo yeni ka mane mama shimi woma aka mane yimai kɨma ɗabaɗapai kɨmyirindoi kɨma ka koro yimai, har bɨla ka teele. Tong kal tong kalla aka mama, a ɓan wuuu, woi kɨshimɨu kɨ dam bo kaɗe puwa ɗaɗii, ki da bo kashe shooɓi, ka tee bo kashe shooɓi, ka bo kashɨmai ka bo mama bo ku taku ɓɨreko a yeni kowo ah waije na lambe mondo a ɗo ni gangɨre, kɨ dam bo yingɨma ni ka kama, ta bo yingɨmni. A ɓale wurururu, na la be mon ganggɨre a dooni ka taa yingɨmani. Moro a dooni, shi ɗɨm an koi ambo ambo and daɨau gɨn wuni, kam shire jɨto mindani, bo doni yani tani omani oh waije tatatai bo wula o- mondo wai she neneu ki alde ɗato? Tatatai moro a gɨrera tattatai bo wula, ah lom kor omondo, ah bo matito ta bo yiro maraba, shi mati shiru? Maraba maraba maraba ta bo yiro maraba. Aka ɓalmai mawo pee nong mawo, lawa woi maw nini ɗanghe Wun marmar nondo ƙɨda a tato bo wula a ma tito, kamai dɨm ambo ambo ɗɨm ka marmari ɗɨm. Nani na lambe mono yika nani kɨm na lambe mon an doo dooma amu do ta bo wula manima ane ta bo wula, ana ta bo wula anh ana ta gwaskara anhh mono ana buma, kai mono ana anhl: mono ana lapaɗi, anh mono ana gondon, anh mono ana gwaskara kara teerimai kishimi dai kida har dɨm bɨla doni wula mongo bila shi yatini kaima kai wai mongo ka mamini ɗɨm ka je goto mo ngo ka tako ɗɨm ɓo wula mongo ɗɨm bo ka tako teeldu ɗɨm bo wulai wun bo ma wun marmari ɗɨm anh! Woije a matito a ata bo wula ha a matito’ nghal aye, ehi puropuro pura, anyi puropuro mondo, ai mondo ay wula mondo, lapiya lapiya ayeni gwang, ayimi gwang, angha miya ma moro wu dowo bo dangje wu do bo dangje wu do bo lui gororo, gangire yatito, wu dowu bo loi gororo awu dooma awu do loi gororo, awu biɗe duwa ro awu biɗe da gina, awu gire gina mawu awu ɓoomai, awu boi landangin awu patimai la, liɓe awu boamai kaa gɨpɨmai ka lumai wun shake goto ka goto gɨn mojri, duwoji lowo bo wai mondo ɗɨm. she yimai ɗɨm kishim. kaa lui gororo, ka goto, ka lumoro lamɨna mondo, kara duruma kaa goro yimai kishimi. mum dai woshe ya wuku mondo ata ta bo ɗaɗau. Muji she rigita shi ya wula. to wata ta bo ɗaɗau ɗɨmɨu, kida mondo moro yiki wo goko yiki bilshe tato bo ɗaɗau. kida ba'a tato bo ɗaɗau. Moro wani lɨmmaiu, kidami kid- wula mani kooro, wo an yiniu, kɨda kodamu wani deeyirou, ko mu wani jiro ɓalau, kowa bo goko bila yiroto, wata yirkou, boko al mum an doni mina mawu moro shi dona, woi mu an do mina mawuu, mum dona mina mawu boki an gashi mani kida mi? Kida ɓa poshi wokai doko nenneu, duwowo, ɓanje rigeni a wuli woi la mongou, woi lissafi mongo ɗɨ m nenau la boiyi mew ka poroko ka ɓau minaime. boki an gashė ma an porma an ɓau mina i kidami kɨda dowoni a rigeni a gere, woi la mani ɗɨmɨu, kai alau. min shoore me? Shoo kame woma aba zaman ba domi jaɓeni- jaɓɨman moi ɓamɓɨre wawu yini ggin wani bila shi jaɓeni jaɓimali. Bo shi jinda ni tani ye mina mani ba da bila ɓale ah ganggire ming ma noki woi goko yikiu anh; banda gangg lre mana ma boki, woi go ko yikiu, wawu yiniu, ana boshi puro kuwo goto mawu ana shi dangdang goto mawu, shi daato goto mawu, an goto gɨn shire an taa gɨn shire mina mani wani lumorou manamaniuu, woi mina mawuu dɨm mina mani mana mawu ɗɨm woi mu kirana bila gaani ɗɨmiu. boim she yikiu, tsani yiniu kida she la doka ma wula mani. wana wani kishine to bo tat wun mani ɗaɨm, wutau gin yiki kiɗɨma Wutau an ɗangɗang ɗangɗang, mɨ ata ɗimmai at ajimai, bo bato bato ɗɨm she laki ɗɨm baɗau, bo na dap dameboi bila dam jang jang mij- jung paye baɗau, mɨn kora kokari ma dame boi mule boi taama ɗii. niim mai dai la mondou woi na gaamoro yikiu amma ba ɗuwoto lɨrraa woi she yaiu miya mondo awu kwii, wurikwu an doo gɨn kwii awu ɓale wula mo, mu woi mɨn ya sa'a gangɨgɨreu tamɨnoro woi shi dama boiyiu, tamɨnoro woi muwe boiyiu, tamnoroi woi she taa bo shiwiu ko tamɨnoroi woshe pinde wataiu. dai shi gala mɨn boki gwakoko koko kokowa amma boka ye wom gwang ka dame boim mongo jang jang ka yambe kumot mongo jang jang, ka yambe kumar mong pepes ka gɨre ka tako boi ka boowu gɨn moi ɓambɨren, moi ɓambir e wu paye ayini gwan yiwu wu al nei mani kowa aka kanghai wun paima. ai lowoi je kai wutau mondo me ba daama, anya puro puno mondo gangire mondo a yie wom gwang a dame boi mondo dawat, ah boim mondo jang jang ah ɗinganga dai awu terɨmai awu ɗɨmm ai awu ɓalmai, awu pail mai yiwu boiyi shimi, shi jima gɨn kooji bo shi k anghi ashi kangnet ashi salmai ayya nani ma na la ana lamba ma yabo pupopun mawu na guduwu gɨn ɓalai me wun yina puropuro kɨ gomko gin mu a ɓale puropuro puropuro a ɓale yauwa shi boomi dare mani shi daayi a lɨɓi a Ai a yeni ner yini, a ɓale lora waije ka al per purororu ai ba daama min gomama a taghɨllo puro ai na go diro, na godiro ba dama gɨn lenje mondo, ɓaɓa mu. yerei tale puromu wu gopowu nere petewo, wawu ye ɓala gɨn muu kaame amboi shimi woi mɨn kang ner maniu shi yiki lapani ko shi lowo ko shi kama pɨla shen mamu me shi nini ɗang-ɗang ana shi gɨn mani. Mond in mu, shi jinda mu, mondin mu ɗɨm woi bikɨ mani gɨn muu, aku gomma so gum an ɓalji puropurou. aku gomma so baat, an ɓalji puro purou dɨm shiji shi ɓalli, puro puro don shi puro puroi me ka taghli puro gɨn mulme kam, an duumu woru? Woi yikiu. ana wore durworu? Woi yikiu a wuwo ka booni daraja mani gɨn ladabi mani gɨn biyan ya mani ka ɓagni mani gɨn wom ɓaghana bin shi a lɨuko gwong binshi, woi liɨka gangghu bin shi, mong ka malak ka taale puro mongo ka koi goko mongo ka tako omongo. Ka gɨn lowo mongo lamɨna aka ɗɨm ame kumoni bo ko gomo gɨn miyafa ka ɓowo la dabi mawu ka ɓowo bi yayya mawu ka dai wuni boka ɓale aka goomma ki wokai ala wunau. woi shi gɨn ampaniu woi gwaggnghu kame sheni shimi woi dedeiyiu bo ka wai lewo mɨ gwang aka kanghe boka wai lowo na pashe ɓal ko ka ɓalli wani kanghaiyiu an koro goto a al miya kii woi ala wunau koro goto, a al miya kii woi ala wuna koro goto, to woi dedėiw kame shimi woi ɗuko pani mɨ gwangnghu. Ɗuko pani mi ginggingngha woi shi gɨn ampaniu. Bo wunduwoi ba jaɓe awo ni bo shi jindai an yiwo ɓala kam, buka ɓalli puropuro dole an abbooni a ɓalmai, kai waine, ka jaɓe awona wonofa kɨda ganggɨre kai taghɨlla puro dama kai la awono amma mememe balam bo gonggono, ganggɨre me ɓalai na ɓalwow ka kanghi gɨn komowo, awono woi shi yadda ɓalam kai yau. Nangda? O na wono ya bala awo kaye ɓala, bowo kai ɓalau ge ha awo do wa mono awu ɓalloru, ai wu ɓallo me ɓala, me ɓala, me ɓala me bo wo ka ya kishiu awu do belloru? Alh. to tunda duwo ni kishimi yu kanadi puroguro ɓoi kanaɗi, puroguru ɓooma lafiya ɓau puroguru ɓooma ɗuko lapiya, mamu mɨn lab ɗuko lapiya woi damuwa lakiu. bo shimi a ɗuwoni na ɗuwono la goko ma kuskure bɨla ka yapene, bɨla mu yap apomu puroguru bila shi yapemuni daga ganggɨre bila ɗuwoni dere mu jangjang ko kowa da kowu. Bo ɗuwoni mɨn shum shuma gɨn a pomuu. wano yinuu woi shi gin ampaniu woi guangnghu aki ɗuko kishi mi ka ko ɗuko, ko ɗuko mi net wundowoi mi duwa shi wom gwang, be woi ɗɨ shi wom ɗuwana wom gang. ganggne na wai mum gwang dam mu tamu, mu tamu tai woyima bila ma tai tare kɨda na al woyi a yeni gwang, aku ɗɨm taama aku ta tai woyimi, borabo mama aku tumai tarebo woi rabo maiyi bo aku wulma aku wulma taare. Amma mum bo ɓola, ah mono wona yiniu, mono wona jin dai woije baila shetatla gono muu to woi gwangnghi woi shi gɨn ampaniu, ko ma baali awoni an jabɨma koi an ɓalma lawa ashe woije woin shė jindanou ru? Ah kang woi shi jindanouni? To woi shi gɨn ampaniu woi gwangnghu mu duwomu laiya gɨn apomu mu ɗuwomu zaman tare, gɨn apomu, bɨla mu ye boluwo, mu ye wuru gɨn apomu, shim ɗuko pani shimi ɗuko mɨ gwang. Bo kaa dumbulo kad umbulo dai boka taa lagaawi addu'a kaa taa la gaawi adu'a dai. Puroguru mamai dumoi kooni, kumbo mamai ɗumoi kooni, woi puroguru raapaɗumoi kooro puroguro bɨla she ayer mini la barka mondo <noise> aɓali ah! Miyai me la'ali mawu ner puro ba dama ai, ka al wuru wa dowuu gaba ɗaya grom mawu wun dowa, dai biye koowu woi mu nini ɓagha na ko ɗumoi minau. dai ɓiyewu wu dowu karap wun group ɗumo, wu dowa dai ru ayya puropuro net purowu miyayme ba dama Net purowu, net purowa ah ku ɓalwu mɨn yiwa maraba, mun yiwa mara ba, mun yiwa maraba guana akɨ dimma ka boluwo ka ɗaɗau aku ɗiire aku porma aku taa mina awu lui goro mai kamai ɗɨm aku ma mina, ka shakɨrak yik, ka murna ka ma mina to shimi ɗuka mi gwang la duniya, mu she lawa dama ku ɗuwoko ka yinge yere yashil ma apomai kooma bila bin yi duwoni shi goro gɨn tuniya, mui me ɗɨm bila bini ɗuwoni, shi goto gɨn tuniya. Kowa bila ye boluwo gɨn duwoni, kowa bila yie goto mi gwang gɨn duwoni. bo mu ye ɗuko mɨ ginggingha gɨ apomuu kida wom lapan mɨn wayau. wom lapani an do teelɨma an ɓangnghama gɨn gumi kooma. woi shi gɨn ampaniu. woi gwan ghu skimi kirau ɓala mi na ɓalmai <noise>